إذا تفرغت لمدة أسبوع، ودي إني اعمل اشياء كثيرة ،يعني على سبيل المثال ودي إني نخرج ونسولف مع الاصحاب نتعشى بشي مكان ودي إني يوم نطلع نتمشى على البحر عندنا بالكويت، ودي أيضا إن نروح سينما ونتفرچ على شي فيلم أو نروح معطم ناكل شي اكله حلوة ودي النچل يسمع عيلتي ويسولف مع عيلتي.